Fomba fagnamboarana déssert nefa tsy mampiova tsirony. Voalohany aloha raha ohatra malaka fruit igny ano hohagninao amin'izao. Na ataonao salade de fruits. Angaronao fruit maromaro karazagna ohatra fraise afangaronao fontsy masaka, dia vake afangaronao kresôly, afangaronao <hesitation> raha marobe, afangarongaronao dia afangaronao yaourt mahazo salade de fruits anao. Na ohatra ka andrahoagna malakilaky hely fogna atao flambé, ohatra zao fontsy masaka flambenao hely fogna, efa mety.